Jadi kalo menurut kita ni penting bikiapa kong kita bilang penting karena sebelum tong kaweng deng orang yang tong ka atau yang tong kanal tu itu harus tong kanal bae bae kanal dia pe sifat <noise> kanal dia pe karakter trus tong tau dia tu kaya harus tong tau lagi kaya dia tu skolah skolah tu kaya sampe dimana bagitu kaya cuman SMA ka bagitu trus kalo macam selain tong kanal tong pe pasangan bagitu itu musi tong kanal dia pe keluarga dia pe sudara sudara bikiapa kong kita bilang bagitu karena kasana kasana kalo macam kaya tong kaweng bagitu itu bukang kita cuma kaweng deng kita pe pasangan tadi tapi kalo dong pe dong biasa bilang kalo tong kaweng tu kaweng keluarga kaweng keluarga itu kaya dia pe orang tua dia pe sudara sudara karena tara mungkin kasana kong hidup tu cuman kaya kita deng dia bagitu kan pasti dia pe keluarga juga banya kita pe keluarga juga banya kita pe orang tua me ada dia pe orang tua me ada jadi kalo mau kanal dong dia pe bae itu harus dia pe keluarga dia pe orang tua juga harus tong kanal.